Ny anjara asan'ny fanjakagna amin'ny fifehezana ny fitondran-tena manokagna dia izao: mandamina ny raha mikorotakorontana amin'ny tanagna ohatra hoe tsy fandriampahalemana zany ny tena marigna e. Dia izay zany no tena anjara fototran'ny asan'ny fitondrana fanjakagna voalohany indrindrany a. Dia mandamina ny fiarahamonigna raha ohatra ka hoe misy mifanolagna na ohatra hoe misy tsy mifagnaraka dia zay no asany.